Pues yinon nenka pleito kuak yikinpia ni konehuan pues igual debe parejo moktaske debe parejo mota o kuak ni pizhintli mokokua pues debe kuikas inahuak in doctos tikpajtiktihue o in tenan nikan kijta tlen chihuilis kinpajtis in te papan pues igual debe tikitis para kualikas in tomin para tlakuaske ni sua ni konehuan para tlen ikan kinasi para kuak kalaki kinmachtia nijki debe tlashtlahua kate monamiktia huan kuali kate pero kate amo kate hasta moshishinua por que hasta yikinpia se kone por que yikilia tmaka in tomin ka tlakatl tekiti huan amo temaka ye pensarua san para inye huan kijta tlen necesitarua ni ichan ni sua ni konehuan huan kate sin en cabio tlatlaka kienma. Kimokatia ni pilhuan n i sua tlen necesitarua intla ijkon huehueya aveces kana mas yiu pashalaktito kana yiukinhuikake yikinnononzha kinyektlajtlapuia ni konehuan in no maman antes de <hesitation> ikiliskia techtlajtlapui huan onechili cuando huejuei cuando yikpia kokolizkli ishmotakan inte huan mo tlahuikal amo motechmachakan inahuak mo konehuan o no suamonhuan amakan solo nan parejo motakan por que onanpejke onamenme nan omenme nan tlaniske mas okinpia ni konehuan debe yaske debe kinpiaske nin konehuan nin tlahuikal yaske pero namejuan san omenme omakuijke san omenme nan tlaniske huan omenme nan motaske

In ne tlen nenoknozha tlen motlapuia nikpia se no ishpoch de 22 años huan se no pipiltonzhin de 17 años huan tlen nikintlajtlapuia pues ckuzhin machikahuikan para kuiske se tlahuikal o se no sua por que nikan kan ti chanti otkatka omokuia hasta de 12 años entonces para in ne semi chukozhizhin ayamo chikahuak ayamo mati tlen chihua tos yinon ne nikintlapuia nikinnonozha kuzhin machikahuikan makishmatikan mas 2 3 años akin monahuak monamiktiske por que aveces kuali momashmatikan por que aveces san yahue mas kinmati akin monahuak yahue akin monahuak ka de in non nikintlapuia no konehuan kate mokui nikan pero amo konishmati in to tazhin dios tua kinishmati. Kilerua in biblia kinmachtia ya inyejuan njiki tua kienma o amo kichihuaske tlen dios kinneki pero in tetanme kinititia igual kate tlatlaka o suame amo konishmati in dios tonces ingual okachi kin costarua por que amo parejo kontlakatoka in dios pero kuak parejo otlakatoka okachi kuali ka kien vivirua. Ki ki kilerua in biblia ki ki kimititia ya yejuan nijki kitua kiema kiema o amo kichihuaske ten dios kineki pero tetanme yikinititia igual kate kate tlatlaka o suame amo konishmati in dios entonces igual okchi kin kinkostarua por que amo parejo kotlakatoke in dios pero cunado parejo kotlakatoka okachi kuali ka ken vivirua.